لا مو حدث واحد لكن أعتقد إني أعشق فكرة التحرر يعني الأوجات اللي <hesitation> اللي الدول اللي كانت مستعمرة نالت استقلاليتها أنا- أنا أبي أشاهد هذا الحدث أو إني أحظر مو دولة بعينها لكن <hesitation> في العموم أبي أشهد <hesitation> لحظة-لحظة الإستقلال.